जे ओम्लेट भी भानो तो सबसे आगे तो एक शोंड लो तो तेन्दो तेल पेरणो कोणिक्शो और तेन्दो कोणिक जिरो धोनीया तेत्तके बाद बाती फाटो और तेन्दो पर देओ। और तेत्तके बाद कोणिक ओआकनो देओ और तेत्तके बाद ओम्लेट तय होन।